Allô gname zirama ah mba saiky hitaraigna rô fa da tapaky e ragno amignay nandritrine roy andro da mizaly zash amign'tiagny zao fa da tegna sisy ragno ampiasay nge gn'andrahoy ndre gn'indesy hagnasa lamba io da sisy aby zash da mitaraigny iahy.